مچھلیاں آواز سے کم لیکن باڈی لینگویج، کلر چینج اور کیمیکل سگنل سے زیادہ دور سے بات کرتے۔ باڈی موومنٹس میں کیا بولتے؟ فن ہلا کے ایکسائٹمنٹ یا ڈینجر بتاتے۔ اور اگریسیف فِش اپنا باڈی پھیلا لیتی۔ اور کلر چینج میں کیا بولتا؟ برائٹ کلر دکھاتے ڈومیننس کے لیے یا ناں تو میٹنگ سگنل دینے کے لیے۔ اور ڈَل کلر دکھاتے سٹریس میں ہے یا کسی سے ڈَر لگ رہا تو وہ ٹائم پر ڈَل کلر شو کرتے۔ اور کیمیکل سگنل میں کیا بولتا؟ پانی میں سپیشل سینٹ کو چھوڑتے۔ اور دوسری مچھلی وہ سینٹ کو سنگ کے اگر ڈینجر میں ہے تو ڈینجر کا سگنل دیتی، یا ناں تو میٹنگ کا سگنل ہے تو میٹنگ کا سگنل دیتی۔ اور ساؤنڈ اینڈ وائبریشنز میں کیسا ہوتا؟ تو کچھ فِش کٹ فِش ہے یا ناں تو ڈرم فِش ہے، ان لوگوں کا ایک ٹائپ کی وائبریشنز ریلیز کرتے پانی میں۔ اور وہ وائبریشنز سے جو سامنے کی ریسیور فِش ہے، انہیں ریسیو کر کے سمجھ جاتی: ارے انہیں یہ بول رہی، انہیں وہ بول رہا، بول گیا۔ سمندر کا بھی اپنا الگ سیکرٹ لینگویج ہے۔ سمندر کو سمجھنا ہوتا ہے، بہت ڈیپ میں جانا پڑتا اس کے۔